Nin fum voro mii tee looshuwa tii kano, mii tee looshuwa mii tee kaa nanghe shanha nin takalee ye lana ye lanan vee tatii mi taa vee mi teka nanghe shankanin takalee yee nung ganalee yee nung ganalee vee an nang ti nuŋ min ɓakanin takaleee min nang ninu voroe ne, an benee yin wula tii yimanmi aŋ geeni min geeni nunu mii geeni mi tina dabanung tini ta looshuwa kakwee tini ta nang loo shuwa min nan looshuwa nu domin nun nanghe pen loo shuwa nung nanghe pen loo shuwen sheee tii welele ni wi erere vee kanin taa looshuwa nin taa looshhuwa nuu ni ka wii nunka pene looni vee tatii voroo kanin tavee nunu ni wi nuŋ ti kali ti kali ka ni wili ti laɗii tii laɗii nin wii nunu ka gbomeni fuu daa lawee gom kani ka lawee, nin uri shangha kwee did ni eree nuŋwa ko yoo voro idan voro ka nin ɗii ninu nintaa loo shuwa kwee ni wi <noise> nunka gbome ni fuu ni daa lawee gom, lawee gom nin uni shangha kwee kwin ni loo ni ka aɓa lee yo ni uli ɗaa gbwintin Nin taa loo shuwa kwee ninu min bene kwen nungka mika gee ti yee yimanmi shee yinmi jejee ni uu shanka kwee kwin nu gong, nin ung shangha kwee kwin ka yinli tanghe tii yoo, nin ta looshuwa ka loogom looshuwa ti kano ninu ni wi nuŋ ka gbome nifuuni ka yilli tanghe ti, ka ni ma nika ubii tii yelkako ni telee ni vee nin telee ni vee nunu ni teka wii tanghe ti looshuwa kakwee uli shangha kwe kwin maa ɓoo nin ta looshew kakwennu voro kanin fom ninu min ta ninu yin benee kwee nuŋka mika gee min wii voroo ninuu yin shika mon uun shangha kwee kwin moo wee tannghe tii yoo lomo ka uli tii bwintinghi mon ɗii looshuwa ka gomnu looh moo ka aɓalee, kwee nung ka tin folem yeemee shoo ni mii nin wi laɗi nu mika tee looshuwa kwee. Loshwaa kwee min ta ninu mii ka teka uli annaŋ nuŋ kanin nee vee ti nungmi, yelko nin taa nin yi ni ya geeshoo un nungka nin nee looshuwa, too nungmii nang vee ɓoo eree ɓoo min ta vee nunu mi taka nanghe nungmii nang daba tii naamii, min benee yin ghee tii yelko nima nilaree lulka na tee vee, tiina taatii na nang ti nung nama na daba ti nana kwee nuŋ ka min yemee min wii voro ninu mikatee yinshika nin gee shoo looshuwa kween looshuwa ka muri daa biyele ung looshuwa mod kinan vee, nung vee tatii, Looshuwa ka gom nin kere vee tanghe tiin vee wee ɓami min wi voro ninu mika tee looshuwa tii lagos kawa maa loo na ɓoo kung, ele ye ka ɗoren ti tatii min wi laɗi min yemee mim dumedee yuumin vee, to min wi laɗit nu mii taka nanghe ti shimi, an nang shaan taɓoo uu mi nataa vee ninu kan turii toh min yeme min wi ladit ninu min wi voro mika tee loo shuwa ka gom awa min tatin tatin nangle looshuwa kwee min ta timin nan ninu. amin benee yin gee teen gee ti yelka ninangɓo ni ma mii ɗilli looshuwa ka gom kwee moowi gbome ti fuu dana shim shim, moo wii nuŋ ka pena loo moo nungka aɓa lomo nungka aɓa ɓwinmo tatii moo wii dabanug dana shimshim moo uuh shangha kweekwin moo uli temwa nwa shee daamee. toh min wi voro nuu mi ka ɗilli looh shuwa ka gomkwee mii teeka nanghe pen min nang pen ninu, yamba yama yele ne min bene, Miya gee tee gee tii yelkan ta min ni mani laree nunka telem min benee lulka wimmin min wii tanghe tiin vee nuu mii genii sheje ya uli shankwee kwin gong ya ɗii loshuwa gom ya naŋ pen yan nang pennun, ka gbomeya fuuya.